Ənda njo ɓwa janguli nə chinkafa yo ghəya tə nə aji aji nacha nga nda njo ɓwa njo fəu oada yidəytiɗa nacha nga maka dəgənda chinkafa ngha ngama nə aji nə yo pəa a da njo ma i nə kyo ənjin wa ko dəgənda ku ulərdu ko dzalnda ko ɓəla uya vanya kəra sar ko ɓəla pəu səkəu ko ɓəlau go ulərdə nda ko ɓəla tsərkuti ko ɓəla ki pibiya maka ki pibiya ko ɓəla shili uya vir ngya nacha nga ko ngya ko ɗəmbiya ngama mya alenyi da həydzə kwa nda a da dəgə mənakə wa ko shili ɗəmbiya ko piya paməu sakan nga ko ki dəhətə ɓiti ko hətə chinkafa nghə da ko pəu ku ɓiti ko shishirbiya mənakə ko ɗəmbiya hə i kwa ko shishirbiya so maka shishirbiya ma ɓiti nda ɓwarɓwa ko həti ko pəu gu təm ma a ɓwa ko hətə oada yiɗəyiɗa ko fəu ko takər wuna ko ɓəla mbuya cho ɓwarɓwa kaɗanghəu ngama mya tsa oada nda da ɗa katla u, Ma a ɓwarɓwa ko hya atə ja saka nga ko ushiti ko həya hyo ɓangha nə vwavwa kəmən nanə tsə u nda məna zəndi vanya ndə macha jollof ngə ko ɓwa ko hya atə na kayan miya maka uya albasa ngha ngə ka uya tatase ngha nda miɗakə nyi ka dakati ko ululə nyi gə ka dakati ko gəkər ɓiti cho ləɓa ko uya zər albasa ngha ko tsəɗiya nacha nga ma ka daɓətə ga səlti maka fətə kayan miya nghə nda a ɓiti a shi u kwa ko pəkər albasa nda ko gəkər maləu ko səlti ma ka la a səlti mai kyau ko hətə ɓiti ko gəu ko dedeta ɓiti kunyi nda a da <hesitation> chinkafa nghə nda nda ko lari ma ka pəu ɓiti nə ka gəlatə na cho kina ɓwa ni ko pəu nyi ka magi ka wuna o ɓiti ma ɓwa saka ngə ja pwarpwarəu a tsafə ti ko hətə chinkafa nda ko pəu gwa kwa ko ngyar ja saka nga cha chi gaba na ɓwa ko rika ndzamari ngama mya cha da hu u da gəɗə tə manyi, Kwa nda ɗa manyo ɓwa a manyi da taa ɓwa mətləkunyi kuma tsa cha da gi earəu ngama mya ma ɓitya shi u kwa a da taa ɓwa ma a wa cho nau gi ear so ko rika mbəɗari ko ndzamari ma ɓwa ko həya to vanyi da kuma mcha ana tsər ko i ka ɓwa ko kərnya jolof nda ma ka tsafənda tsərəu ko shabiya ko chindi ko fiya ma ka tsafənda chinkafa ko mərtə boiling kərnya ana chinkafa nda a ka səna ko fiya ma ka nda haɗatə ka kayan miya nghə da ja saka nga ka maləu ga səlti ko dzugwa pəu ma ka pəu tsər ma a səkardza ko pəkər chinkafa cho ɓwa ja saka ngə ko gwaɗətə na kayan miya nda tə hu u ko həya to macha nda ko i ka ɓwagu vanyi da ənda njo ɓwa nyi ana stew nacha nga ko ɓagu chinkafa paməu ko hili saka nga macha ki tə ka uya nda ər kum ngha ko shili tsafənda ko shabiya ko uya ka kayan miya ka <hesitation> albasa ngha, Ko shili tsəu ja ko shili daɓəti wi nə sakan macha wi oal tanyi ko ki yiɗəgo ənjinəu ko shili nə ko shili səlti o pəu ka magi ko pəu ka wuna ku nə zamani tə mən kwa nə ja sakana ko uya ka kori ka tayiməu ka onga stew ko haɗati sə ingə kapəu ma ka haɗati ja saka nga ga həya tabbatar tə kə ja ɓiti shi utə ku stew nghə nda haɗatə tə ka ga həya ga fiya ko hətə chinkafa səu atə u u ko ɓwanda ko həhənda ɓiti nda ka ɓwanda nə da ko chindi ko gəu vanyi ɓiti abu ko dəhəti ma ka la a ɓiti da ɓwati ko lari ko hətə chinkafa nghə nda ko pəu cho pbwa ja saka nga ko həya bayan ma ka həya ja saka nga a ɓwagutə janguli chinkafa ma ku ba aka saka nga ku ə zamani nə məno na ko la a saka nga ko la a ɗanghəu sə da njo haɗati chinkafa kunyi ni ko nau ɓwagu nanə aka na ko uya ka kabejiu ko tsəɗiya vanya ndə ma a saladəu vanya ndəu karrots a sə da kəra məno lari Njo shili gyaɓətə aku nə zmani wa nji shili gyaɓətə saka nga njo pəkəri njo dzugwa ɗənyi vanya ndə kuma ko lari ma nja tsəɗuya kabeji nda ma a njo səlari tə maləu njo pəkəri a təkəra chinkafa nda vanya njo nau tsəɗiya saladəu njo gyaɓətə ni so ənda njo ɓwa chinkafa pampam ngani laku ɗanghəu ka wi nda nda ɗaka dəkə ənda njo ɓwa nə aji nacha ngə jo fəu oada paməu ŋda məno ɓwa jollof nacha ngə hauso na dafa duka njo haɗatə tə mbwa zhanghəu a da ko təkəbiya pampam wa pam kuma nda ka shirya nda ko shi ɓwa ana səkwar dzəri nacha ngə ko tagu səkwar paməu ko fiya mko ɓwagu hinkafa nda paməu dede ngan saka nga ma njo nda təka ma nja nə ghə janguli chinkafa njo gəkə nghə səkwarəu ama wi jollof ngani ənya nja riga ga haɗatə komi ku təm zhanghəu ga tagu wa a tsəu njo na pam səkwar bana pam chinkafa banə wa ngama riga tə nji ga haɗati ku təm zhanghəu so əngə nga sə nda y zəndi a təkəra ɓwa janguli chinkafa nə aji da, Nə gargajiya nə zamani nə təmən kwa na ana jolofəu kashi makər ngə ya zəndi ənda njo ɓwa chinkafa laku nda ya zəndə kuma nda njo ɓwa nyi kuama nacha ngə ya dəkar dəkari ənghəu so əngə ngə ya zəndə nda njo ɓwa chinkafa nacha nda məno ɓwa nyi so ku dəkar nda ya dəkar kuma macha vanya mbwa da nda ya mər dalatsə tə zəndətə ya tsəu vanya ndəo tso dəkari o yi nyabiya na a nga so əngə ngə sə nda ya zəndə ja a təkəra wi nda məno ɓwa chinkafa wi ngə ya dəkar nga ənda pampoam laku nda məno mər nyi ti dəhə ka wi ngə ya dəkə ngə ma a ənghəu həba na ti ənda mahi i pampaməu vanya ndə ngani ho nau dəkə nə yi a da wi na a ngə wa vanya ndə kuma cho nau dəkə nə yi o shili tsatsa a na nga na a ngə ya pə nga so nacha ngə həba na ənda yatatəm pampmaəu nacha nga gwa atə nja təkəbiya nyi vi nə mahi i ngama zəndətə ya, Ənghəu hyell cho vala mən a nau tə ea dəkar nda mada eo dlədləɓə nə ngulisha a ku i tsa atsa a tanyi cha ea dlədləɓar nda chul laku nda ea zəndə ti nda a a eo dlədləbətə nda laku nda mada nda nda ki uya nəkənda na vi tsə u a ndo nau təm ənghəu har shili kəndo ji daɗi wa ama ea dlədləɓətə nda laku nda ma nda da uya nəkənda vi tə tsə u do mərtə cho ɗa mənakəu nanda kuma mada ənghəu hyella char nda biyama na ngulisha a wi da cha nə ea nda ndo uya laku nda ndo dlədləɓətə nyi ə nəkənda na ngulisha a tə tsə so əngə ngə laku nda ya zəndə laku nda məno ɓwa chinkafa ti ku ngya nda ya ngya laku nda ya zəndə kushiu aku dəgal nyi so əngə ngə sə nda ya zəndə a təkəra ɓwa chinkafa wi ngə ya jigar kashi makər nga sə nda zəndə nga ga hyell ja cha nəu na mən aɗəmja,